Da tena ara-dalà tokoa ny fampiasana ny tekinôlôjia amin'ny fanaraha masy ny toetrandro satria igny e no mahatonga antsika olombelo hahafantatsy mialoha ny mety hoe toetsin'ny andro da ahafahantsika misoriky raha sanatria ka misy zava-doza mety mitranga